gott kvöld og velkomin í Kastljós ásakanir um óeðlileg afskipti Braga Guðbrandssonar fyrrum

auk þess sem menn hafa orð á réttmæti framboðs Braga til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna en málið

vísa því í sérstaka rannsókn bragi velkominn í Kastljós takk fyrir það sko byrjum kannski bara á efnisatriðum þessa máls í Hafnarfirði vegna þess að það hefur svo sem ekki alveg heyrst miðað við lýsingarnar sem komu frá starfsmönnum barnaverndarnefndar í Hafnarfirði þá eru höfð

bara að fá að vita hvað er rétt í þessari lýsingu á þessum samskiptum ykkar þar því það eru hafðir eftir þér þér þyki ótrúlegt sé maðurinn haldinn barnagirnd þá muni hann brjóta gegn stúlkunum strax og hann fái að hitta þær og að þú hafir haft efasemdir um

að málið ætti heima í Barnahúsi sko bara byrjum á þessu er rétt eftir þér haft sko þetta minnisblað fangar ekki efni þessa samtals eins og ég minnist þess ég held að það sé mikilvægt að þegar við fjöllum um þessi mál að við áttum okkur svolítið

á því umhverfi sem

vinna í mál af þessu tagi eru í raun þríþætt það er fyrst sakamálaþátturinn í þessu sem er á ábyrgð lögreglu síðan er það barnaverndarþátturinn í þessu sem sjálfsögðu Barnaverndarstofa og barnaverndarnefndirnar koma við sögu og svo loks er þetta sýslumaður sem

fer með í raun og veru umgengnismálið í þessu öllu saman þannig að þetta er svolítið flókið umhverfi og þarna eru ólík lög sem spila saman sko aðdragandinn að þessu máli er sá að það kemur afi barnsins sem um ræðir hann hefur samband við Barnaverndarstofu þetta er bara í samræmi við venjur og

hann ber fram kvörtun munnlega og leitar eftir ráðgjöf og í máli hans kemur fram tvennt annars vegar þetta að að hans mati þá hafi barnavernd Hafnarfjarðar ekki farið að lögum með því að hlutast til um eða hindra eðlilega umgengni barnsins við

einkum og sér í lagi ömmuna sem þá var orðin mjög alvarlega veik og raunar dauðvona og hins vegar þá var það ósk hans að að Barnaverndarstofa gæti með einhverjum hætti komið inn í það mál til að greiða fyrir því að amman fengi að hitta barnabörnin sín síðustu jólin sem hún lifði þegar að svona erindi berst þá er það venjan að upplýsa um möguleika í málsmeðferð ein var sú að

eyðublað og síðan fer það sína leið og það tekur nokkra mánuði nú hin var sú sem við gerum nú gjarnan í svona tilvikum að við könnum málið svona símleiðis barnaverndarnefnd þegar svona kemur upp og það er einfaldlega til að afla upplýsinga í málinu og kanna ef til vill hvort möguleiki sé á einhvers konar sáttum en varstu ekki að gefa einhvers konar fyrir skipanir og mér finnst það skipta svolítið miklu máli bara af því að þú ert með sko þennan áratuga feril í barnavernd að ef þú hefur á einhvern hátt verið að leggja mat á það hvort að maður sem

á þessum tímapunkti grunaður að minnsta kosti ásakaður um þetta hvort það væri yfir höfuð í lagi að senda börn til hans eða hafa börnin nálægt honum ég var ekki að leggja neitt slíkt mat sko það sem að þetta þannig að þetta er röng lýsing já hún

er röng að því leytinu til það sem að ég er að gera er það að ég hringi í starfsmanninn í upplýsingaskyni

eru sjálfstætt stjórnvald ég hef ekki boðvald yfir barnaverndarnefnd eða

í því skyni þá spyr ég heilmikið út í málið efnislega og þetta af því að þú víkur að þessu sem sagt með það með þetta hvort að fyrst eftir að maðurinn fékk að hitta börnin sín eftir langan langan aðskilnað hvort að það sé líklegt ég er þarna fyrst og fremst að reyna að laða fram frásögn frá starfsmanninum um það hvað hann metur viðkomandi einstakling hættulegan sko enda þótt að barnaverndin hafi ekki hérna heimild til þess að veita í þessu tilviki móður umboð til að tálma umgengni þá getur hún gert tvennt hún getur beint móðurinni til sýslumanns og og þar sem hún getur farið fram á bráðabirgðaúrskurð á líka annað úrræði sem er að fara fram á en er í þessu tilfelli ekki grundvallaratriðið einmitt það og það segirðu í viðtali í dag að hafi verið þessi tilmæli sem þú færð voru einfaldlega þau að þetta mál og úrlausn þess átti heima hjá sýslumanni en ekki hjá barnaverndarnefndinni eða Barnaverndarstofu sko það er algerlega hárrétt og það kemur fram í mínum póstum og það er það sem ég er að leggja áherslu á við

að hafa áhrif á það að maðurinn faðir barnanna fengi þau til til umgengni þá hefði ég að sjálfsögðu snúið mér til þess stjórnvalds sem að tekur ákvarðanir um það sem er sýslumaður en erindi mitt var hið gagnstæða það var að bregðast við kvörtun um það að barnaverndarnefnd sem stjórnsýslustig væri að fara út fyrir sitt verksvið og hafa afskipti af því og tálma umgengni sem ákvörðuð hafði verið samkvæmt

Bragi að þú hafir ekki verið búinn að kynna þér efnisatriðin áður en þú í raun tekur þessa afstöðu í málinu að gera þetta sko og það er haft eftir haft eftir þér í þessu samtali að þú hafir svona eiginlega sakað barnaverndina um að taka

afstöðu í málinu má ekki alveg færa sömu rök fyrir því þú hafir í sjálfu sér verið að gera það líka sko ég er ekki að saka barnaverndina um eitt eða neitt ég hef hins vegar þegar ég hringi ákveðin gögn í höndunum tölvupósta

meðal annars afrit af tölvupóstum á milli starfsmannsins og lögmanns

þar er starfsmaðurinn að með ákveðnar staðhæfingar um það að það sé óheppilegt að við þessar aðstæður eigi faðirinn rétt á umgengni við börnin en bara

það hlýtur að vera grundvallaratriði er það ekki þannig nei það er nefnilega þannig að barnaverndin hún má ekki grípa inn í þessa umgengni sko við verðum að á barnaverndin ekki að hafa skoðun á því hvort að börn eigi að vera hjá

grunaðir um að misnota þau það getur verið að hún hafi skoðun en hún má ekkert aðhafast í því annað en að ráðleggja foreldrinu að snúa sér til sýslumannsins til þess að hann geti þá tekið um það ákvörðun í formi

eða ef að málið er mjög alvarlegt ef maðurinn er mjög hættulegur þá ber að leggja málið fyrir nefndina

að hún geti úrskurðað eða

farið fram á úrskurð um nálgunarbann en eitt í þessu sem að vekur vekur svo mikla athygli sko er af því að þú segir að þú hafir engin engin lög brotið og ráðuneytið kemst að því tilmælin snúa að því

eins og ég sagði áðan að þú hafir verið eða átt að átt að fara öðruvísi að varðandi sýslumanninn en sko þá veltir maður fyrir sér sko varðandi það þú ert að bera upplýsingar frá úr þessu samtali til

tilfelli sem er ekki í rauninni aðili málsins hafðirðu heimild til þess sko ég er þarna að veita ákveðna ráðgjöf og ég tel að ég hafi heimild til þess þeir eru báðir með sama lögmann hann er búinn að senda mér skjöl þar sem að kemur fram en hann er ekki aðili málsins ja hann er aðili málsins hvað snertir kvörtun um þessa

umgengni hann gerir það fyrir hönd sonarins og það er það sem ég leiðbeini honum í tölvubréfi ég segi við hann að þegar að þú sendir tölvu

kvörtun til Barnaverndarstofu að þá verður það að vera sonurinn en hann er náttúrulega búinn að senda mér áður gögn þar sem fram

er eitthvað umboð liggur eitthvað umboð fyrir af því að þetta hlýtur að skipta máli hver er aðili sko þarna var enginn svona formleg málsmeðferð farin fram er það ekki stóra málið í þessu öllu saman það eru formlegheitin af því að bæði þessi samskipti og samskipti sem hafa verið rakin áður þau benda til þess að þetta sé svolítið sérstakt þú ert að hringja í starfsmenn og þú hefur verið það hefur verið kvartað áður undan þér Reykjavíkurborg gerði það ekki að aðskilja það nei ég ætla ég ætla bara að halda þessu alveg alveg sama vegna þess að Reykjavíkurborg barnavernd

Reykjavíkur kvartaði yfir því hvað tvö þúsund og níu og þú varst fékkst

önnur málefni nei var það ekki vegna þess að þú varst að beita þér í máli þar sem þú hafðir tengsl við málsaðila neineinei en sko Helgi

formlegheitin virðast ekkert vera neitt rosalega heilög hjá ykkur ja ég vil nú meina það að þau séu nú nokkuð skýr og það hefur tíðkast frá upphafi að þessi samskipti eigi sér stað í símtölum á milli starfsmanna Barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda auðvitað er hægt að breyta því

það ekki æskilegt af því að þú sérð líka aflsmuninn

í því og þú hringir í einhvern starfsmann barnaverndar það er aflsmunur þarna

ég lít nú ekki

að það séu að koma einhverjar skipanir að ofan

sko Helgi við megum nú ekki tala félagsráðgjafana sem starfa hjá barnaverndarnefndunum niður þeir vita það mjög vel þetta er háskólamenntað fólk og sérfræðingar þeir vita það mjög vel hverjar valdheimildir Barnaverndarstofu eru þeir vita ósköp vel að ég hef ekkert boðvald yfir þeim en hvers vegna eru þeir þá að kvarta yfir þessu ja ég varð ekki var við það að það væri kvartað á þessum tíma sem þessi samskipti áttu sér stað né heldur í kjölfarið þegar við áttum fund saman til þess að fara yfir þessi mál þessi kvörtun kemur fram miklu miklu seinna og þá í tengslum við

að formenn barnaverndarnefnda fara á fund ráðherra nærri því ári seinna sko ég fullyrði það að ef að þarna hefði verið talið af hálfu starfsfólks barnaverndar Hafnarfjarðar að ég hefði eitthvað freklega brotið þær samskiptareglur sem að hafa gilt þá hefðu þeir að sjálfsögðu brugðist strax við og kvartað yfir því

en heldurðu að þessi starfsmaður til dæmis að að hann hafi ja hann hafi þá ekki verið gert athugasemdir við þetta á sínum tíma öðru vísi en að skrifa þetta niður ja mér þykir það skrítið þá að þeim athugasemdum hafi hvorki verið komið til mín né Barnaverndarstofu né ráðuneytisins sko við verðum að átta okkur á því það hafa skapast í gegnum árin og Barnaverndarstofa er nú búin að starfa í tuttugu og þrjú ár ákveðnar sko hefðir um það hvernig þessi mál eru unnin og stór hluti þeirra eru eru fólgin samskiptin í símasamtölum rétt eins og með aðrar opinberar stofnanir en hvernig er það

af því það virðist til dæmis þessi símtöl þín við þennan ég meina eru til það eru ekki til minnisblöð frá þér um það frá þeim tíma hefði það ekki verið eðlilegt nei það er engin

ákvörðun sem ég er að taka í þessu máli þetta ákvörðun um að stíga inn í málið einhvern ég er ekkert að stíga inn í málið þú ert að bregðast við kvörtun ókei

ég er að afla upplýsinga í því skyni annars vegar að kanna hvort að nefndin sé á réttri leið í þessu og hún var það annars hefði ég brugðist við og hins vegar að upplýsa

teldi að það væri ekkert óhreint mjöl í pokahorninu hvað þetta snerti hann taldi sig búa yfir upplýsingum sem bentu til hins gagnstæða og þá leiðbeindi ég honum um það að senda inn formlega kvörtun og það varð síðan að formlegu máli hjá stofnunni þetta gerist oft í áföngum fólk er að afla upplýsinga og þetta eru upplýsingasamtöl sem eiga sér stað á milli þess sem á erindi en þarf ekki að dokúmentera þau til dæmis er það ekki bendir bendir það ekki

sé svolítið laust í reipunum það má alveg áreiðanlega Helgi bæta úr þessu og hérna sjálfsagt er pottur brotinn þarna en þetta verður sjaldnast vandræðamál vegna þess að

eru menn aðeins bara á upphafsstigum þetta er ekki orðið að formlegu máli í vinnslu stofnunarinnar það verður það svo á seinni stigum þannig að þetta er nú bara eins og eins og sko menn eru að reyna að sig eða glöggva sig á því hvað er á seyði til þess að geta ráðlagt borgaranum í því finnst þér þú njóta trausts til þess að

áfram í þessu framboði svona eins og staðan er núna já hefur þetta ekki skaðað þig í þessu framboði þessi umræða og þetta mál sko ég tel svo ekki vera sko sjáiði til að þetta framboð snýst um hæfni mína og getu til starfa á alþjóðlegum vettvangi í

barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna ég á mjög langan og farsælan starfsferil erlendis á vettvangi Eystrasaltsráðsins á vettvangi Evrópuráðsins og bý þar yfir gríðarlegri reynslu og það er þess vegna ég sýni þessu verkefni áhuga þar nýt ég mjög mikils trausts og álits og það er það sem kjörið

snýst um það má vel vera að mér hafi einhvern tímann orðið eitthvað á í messunni í mínu starfi hér á Íslandi en ég hef átt farsælan starfsaldur starfsferil hér ég hef aldrei hlotið nokkra áminningu í starfi það hefur aldrei verið kvartað yfir framkomu minni

þú nefndir það við hvorki ráðuneytið

eða annað ég tel að ég hafi sýnt í störfum mínum hérna mikið frumkvæði við uppbyggingu þjónustu jájá ég tel einfaldlega að ég hafi mjög mikið fram að færa í alþjóðlegum störfum já við skulum hérna við fylgjumst með þessu áfram takk fyrir komuna í Kastljós Bragi takk sömuleiðis